<hesitation> Raha akagny Chine ndreka an, <hesitation> resaka fambolena tena miroborobo akagny, fambolena vary an de fiompiana an, aomby an, de raha, raha resaka industrie, resaka usine an, machine, <hesitation> machinisation zany tena miroborobo akagny zany ihazakazahan'i Chine zany kolonsainan'ny zareo.